Nëko'o jëch bi'i dun kë këxpë na ti'ibë dumbë na juëch ëch jedun nyaj tumbyë tyamch bi'i jue nuk yajkuwatëbyë yë sabila, yë a'ax jedun yajxa'ajpyë savila yëch jedun nyaj nawa'ajpëbë mëbë yëdun jyotën o cham jedun wa'ajpëbë nadach yech dun nuk yaj nabop'pë pues jadunchë dun na t'sojatyë këx xë wi'inëch dun na nayaj wa'atyë.